Ikaviñoi ko, aunque sekɨreɨ se jau tei oyeapoñoiva, porque jokua ko aikua reve kavi jare ayue reve kavi jauta. Erei ou ñomai ko yayemongueta vi yau vaera ye iru mbae kirai ta ipɨau mbae mbae ko omboyeata pɨpe va yau vaera, erei ko jae ipuere ko oe mopetiño aesata, erei aesa yae ikavia, jau yeta iru ño.